पुर्तगाल अपुन अर्डो भाग असा न्यू वर्ल्डाचो। पुर्तगालीस हिस्ट्री खूबें वडली असा तेन्च्यांनी इंडियाचेर सुद्धा हमला केल्लो आनी गोवण आपलो राज्य स्थापीत केल्लो। तेन्चो सगळ्या पर्यंनो राष्ट्राचो झेण्डो असा। यी कंट्री पच्छीमेक पडता।